الكمبيوتر يتكون من <hesitation> واحد وحدة المعالجة المركزية سي بي يو، <hesitation> تعرف بعقل الكمبيوتر. اتنين الزاكرة العشوائية ار ايه ام <hesitation> الزاكرة المستخدمة لتخزين البيانات والبرامج. <hesitation> تلاتة الكورس الصلب اتش دي دي، او وحدة التخزين السريعة اس اس دي. <hesitation> اربعة اللوحة الام مازربورد، <hesitation> هي اللوحة الرئيسية تحتوي على جميع المكونات الاخرى. خمسة بطاقة الرسوم. <hesitation> ستة مزود الطاقة. <hesitation> سبعة نزام التبريد كولنج سيستم. <hesitation> تمانية ادخال البيانات. تسعة اخراج البيانات. عشرة البرمجيات اللي هي السوفت وير مجموعة البرامج والتطبيقات التي تعمل على الكمبيوتر.